Metallilöüdjä tüütäs niimuudu, et tä saat <hesitation> magnetväljo maa sisse, ja sis <hesitation> ku sääl om määnegi metallijublakas, sis tuu muut magnetväljä ja massin saa tuust arvo.